Warna emas ah au mengasosiasikan sebagai kemewahan no kekayaan. Au berpikir emas nia warna yang mencolok, memberikan kesan kemewahan kepada lingkungan no keindahan.